So mi nani un inni kalimaawa "respect" ko wiyeete semtuɗum e Fulfulde, ko waraata dow hore am kanjum woni non no yimɓe naane wodi semtuɗum. Ɓe semta modiɓɓe maɓɓe, ɓe semta innaji maɓɓe, be semta hoɓɓe, amma yimɓe joni be ngala dun no semtudɗm ko seɗɗa.